Goɗɗo gimowo e wiye ilmu ke kakanda jonnde duniyaaru, Wala to ɓuri jami'are ilmu e diniya. ɗime suka watta to janngayi? ɗume suka sukki to yahaata janngirde? min kam mi yiɗi sukaaɓe yaaha jami'are jannga.